Iu haiu statu sempri appassionatu di la campagna e si avissi a scegghiri tra stari in campagna o intra na citati, scigghissi senza pinsarici di viviri ni la campagna. A mia mi piaci stari in cuntattu cu la natura e respirari aria pulita e pi tali motivu ‘un mi piacinu li citati. Siddu vogghiu nesciri quarchi jornu o sira, ni la citati, ci vaju ma poi mi ni ritornu arreri ni la campagna.